المقادير واحد ونص كوب دقيق واحد كوب سكر نص كوب زبدة دايبة اتنين بيض واحد كوب حليب واحد ملعقة صغيرة بيكنج بودر واحد ملعقة صغيرة فانيليا سخني الفرن على مئة وثمانين درجة مئوية اخلط المكونات في وعاء اضف الدقيق والبيكنج باودر واخلطهم زين صب الخليط في قالب مدهون حط القالب في الفرن لمدة خمسة وثلاثين دقيقة بعد ما تبرد تقدمها